א צייט וואס איך האב געהאט א גוטע מזל איז געווען ווען איך בין געווען קלענער, אין סקול <hesitation> איז געווען א פראגראם, און ווי מער מ'האט געקענט האט מען געקענט אריינגיין אין א גורל צו געווינען עפעס, און איך בין אריינגעגאנגען א פאר מאל אין יעדער גורל, און פון דער גאנצער גאנצער סקול האב איך געווינען צוויי מאל צוויי זאכן